Eponz eponzi ma shifon wi'aro be wure a ere ubiɛn cɛmen ni a sunu nɛ inza-inza mi yi a mu ɲu we a zo pantine oro ti'o ra mɛ han inza so onni bɛ terena wɛ na mɛ han inza so boni dia a to mu ɲu mawe zo ɛsi han yi a to mu we ɛsi han yi